<hesitation> nimbele ndikhale vutswa nyolanga <hesitation> ndola khuli mpira kuli avundu mushikuri ni kuli manya ni mmbasu mbola lekha nzi khuchendakhu mboche mpira kitoko, ndolekhu khuli zitimuitsi tsivayanga, yani ndeke vindu vinyishi khurula henaho. Shichira inze mwene ndaaya mpira, ndatukha shichira mpira. nyala khuvola nee kwasominya mupira. <hesitation> ndukhaavundu mbola lekha nzi mbochekhu mupirauku labda labda vanduava vavayaa khuli inze ndavayanga. Noomba nyole tofauti ilimu, andola khuli sasa avundu henaho <hesitation> niimbenza livaya liinze ndavayanga anyola lyavo lya vavayanga andola khuli shi litsyana tawe. Lakini mbetsa ndekikhu shindu awenao andola aah ndi vulahi. Khali nindole mundu naarumula mupiraoko. myoyo mbura khuli ndikure shichira ni shindu shya ndali ndanala. A khandi nyola vuyangu vundi ndakharula iweniyi mpira kivula, mbenza ndola <hesitation> lekha nzi khunyirakhu vilenje njendenjendekhu khuunjiraukhu. awundi nyala khunyola khali valina, khumolomekhu navo, khusundekhu navo tsisaa na matukhu katsia. Unyola sasa mwakhanyola valina valahi vala va khuvola khali ikasi ilikhu yaha. mukholekhu shiparua fulani, mwakhakholakhu shiparuesho mundu avaerekhu khandu, munyole sasa uli free khukhola ikasi yoyo. Na vuyangu vundi unyola sasa wiikhale vutswa. khali unyola uvula shuukholaa tawe. Ufikiria ukanakana nyala khola shina. Unyola mundu akhuvolele ah, hamba khuhilekhu avundu kitoko khutsi khurumule muta. Unyola uli muta kitoko ukholakhu kuukhola ukholekholekhu vindu vyukhola uvola ah, sasa hanu ndola khuli ndaakharitsika <hesitation> ndi vulahi. Lekha njendenjendekhu ndi nyile vilenje kalaha ngalukhile vene. Ndiinjire munzu ndiinjire mutsingokho masa kenako nikashili khumwamwa vupi sana tawe. Unyola khandi nuuli wuuli wihulilanga shichira nuulikhu na valina uchendaakhu na valina ni vulahi lakini nuuvere <hesitation> nuli na freetom wiikhale, unyole sasa shuli nende valina vovo. shuuchendaa navo tawe. Sasa kanyolekhana iwe uli mundu manyaa mundu wa valanganga mwaushi, mundu akhenya khuchenda na veeshe tawe. Nuuli na vuyangu ni wiikhale unyoli uvula shyukhola. khava khali ikasi kholakhu kitoko, mbili kwokwo kuvule khwikhala mulitoho tawe. Wiikhale mbili nikuli nu vwangu apana kuve mulitoho khuli vandu vala nuuvaha khali shindu kitoko shya khola. unyola mundu akhuvolaa shinduishi nyala khola ta. Sasa unyola khali vindu vila ni vya khuhenzakhu, urumikhile tsa tsimoni noho urumikhile vwongo vwa wiivulwa navwo. Wundi yenyaa umbore khukholeishi. na shindu shienesho <hesitation> nuuhenza ni shindu shya khurumikhilatsa tsimoni apana vakhuvole khola tawe. <hesitation> khu vuyangu ni vuliho unyala khunyolakhu valina vavili vavaka Chendakhu. khali ulolekhu vivalaivi umanye niinzile mushivala manya ishi nanyala khola shina. umanye havunduaha vandu vakholaa ndi. ishi vandu vakhola ndi, kenako malunji. Lakini sasa waavatsa wenya wiikhale khurula lwa vushere paka lwa vira. shimwame yani shuurulaa munzu tawe wahikhalatsa, kenya umanye uliniishita fulani, vakhuhilelhu muusivitari vakhurotsekhu mawa khumatakhoukhu <hesitation> mbili kwanguhe nohomba vusilo vurule mmurwi. Shichira mundu mulahi ni mundu acheritsa khukaripisha vacheni hango hehe, vandu valole munduuyu lwa khuvetsa na vuyangu khunyilaakhu naye vilenje. Wa makhuva kali khuchendanga unyola khwa khatukha iweneyo. Na vavere vakhuloli uli mundu lukanu lwenolo, vavolanga minduyu ni mundu mulahi. Shiali mundu wa khuvola anyala khola makhuva yaka naaka <hesitation> ah. Khali ndio vandu vavolaa munduyu shindu shiikholekhe havundu khunyala khuva na vukhonyi naye noho akhukhonye. Khuvira vindu vila viiho. shindu nishikholekha vavola nimucheki fulaniuyu avetsaa mbindu vyenivi. Na vindu vyenivi ni vindu vitamanu vya khuvula khola tawe. Khu vandu vala vaasyuma vavola lekha khukhole ndi. Khu vuyangu vulahi nuunavwo rumikhila khuchenda shi hira khali vavolaa <hesitation> umenene vikumba nuushiri na tsingulu. Inyanga yuuva ni wakhasakhula Uliikomba tsinguluetso utong'olanye vikumbevo, unyanye vinduevo unyole ni vutinyu. Khu nuuli na vuyangu nyanyakhu vindu nuushili mwoyo, tong'olanya vikumba nushili mwoyo, sunguka nushili mwoyo. henza shivala nushili mwoyo, chenda kaisa umanye shivala shivolandi. lola vandu nushili mwoyo nuvele wakhahonjela inyanga indala sasa iwe wakhava sasa mundu ukhali utushile khali khumoloma imbeli wa vandu tawe, ukhanyala khali khola shindu tawe. Lakini nuli na tsingulu uli na vuyangu. chenda lola shivala. chenda lomba mirati chyochyo, chenda lomba maendeleo koko. chenda lomba vindu vitukhi imbeli wa vandu. khali vahenzakhu vavole munduyu atukhile khola shinduishi khali khumuha vuyangu anyala khola. Suvira henaho nuukholi vindu khuli vyenevo vosho shi vanyala khuvukula mbitapu vitamanu ta, vanyala khulomba manya ive uli mundu wamanya vandu. Na nuunyoli tsisa tsindala sasa uli na vuyangu. injila khali mukanisa. wa vandu vali mbyama, kholakhu ka vakholamu. Unyole khali ni valomba makanisa khali nuukhali mushiriki wa henaho tawe. isundeho vakhonye khulomba shichira uvula ikasi ya khola ta. Henaho khali vandu valavola munduyu avrtsa mundu mulahi. khukasi akholanga. shindu shyosi akholanga khali vavere vavoli vaakhenya mundu havundu valakhava tsa kalaha awitse utsi ukhole ikasi ilihoeyo noo ishukuli ilihoeyo uukhole navo, a vandu vakhumake vakhumanye munduyu Ni mundu yamanya khukhola viparua na vandu. Ni mundu avukulaa vuyangu vwevwe vwaakhali niikasi aranga khusunguka na vandu. amanya shivala shyeru khuli shikhale. Shyali mundu wa makhuva ta, shyali mundu wa khulera shireche wa vandu vali <hesitation> ah, ni mundu wamanya khukhola viparua na vandu. Ni mundu mulahi mundu yahuvera khuli shivere shiingombe, mundu yaatulia khuli matsi katulia munyungu. kalimu na liyoko ta. iwe waikhalatsa uli mundu wa vandu vavola huyu mundu atushire.